To ye tsighini Va mi ba ma ndaka Umma ma PuC’a khi lhuni ɗahyi a ndaka Sinna raa a Vulatu, ba wu Pucayi ɗi dip furiʒai ghan wa khin cani wi ndaka PuC’usi a ndaka Vula’a ghani ga wa kwa khin cani ghi ma Sinni ni har ya ummau can ba hyi ndaka fakau <noise> ya khinusi ya khinusi ya khilwuwuniusi ya khilwuwuniusi ya Puc’usi kwafa ta tsifau a tsifitita dusa Vula a ghi ma mani ma Sinni be ma ni Sir, Yandi ma Ummau khin ni kayana’a domin kayana’a khin Subu C’i lthin gyicilthi Subu umma bokoni ghi khin nighum ni har Subu ummakai ghi ma C’ifiya ihuni ta kwa Vula ni kayana’a jarhyin raa ba ghi ɗaya. <noise> Yawwa